. ara afa adoro biabi. adoro ẹmẹn ọrọk yẹ ẹmẹn enobo ya adod ẹgbẹ bẹng–beng ma gẹ ẹgọt iri iwa iji itun ẹzam ma agọbọ ọsọm uru udoro ẹtọgbọ Agwagune yẹ nọ agọnọ jẹ. ara akad mọ odi are eiye Agwagune asni wa ipa bida ara aje. agọnọ arẹ wa ntak ijabiri nwẹ yẹ emo arre jẹ ara adọd ena yẹ ni ẹgọnọ emo assa–ọvẹn ubi ẹssẹ ẹfu mu ufu or ma ẹkọ efu yẹ ẹvọi afẹ ma ẹmẹn anyi emo arẹ ọvẹn je. wọbọ nungo ga ẹdudu nwe–o ma ẹmẹn ọrọk ayọ. ga ntak ẹ ne emo asa avono ẹmẹn ọrọk <hesitation> Agwagune nwe afẹ ye ẹmẹ ẹvọi and ma agọbọ ama mọ jẹ agọbọ ẹtọ yẹ finfin ga odi because ma ipa bida ara adoro ọrọk nang ẹgbẹ bẹng ẹwẹ ẹtọ warẹ ga ọdi sins yẹ ẹgọnọ ipa bida. iri igob mọ gẹrẹgẹrẹk nang na Abini. abini ma adoro ọrọk nọrọ agwagune igọbọ mo. ashi ẹmẹn ọrọk abini ma ẹmẹn ọrọk ayọrọ ere biabi. adim ma adoro ọrọk agwagune ere bi. Egọnọ ifi ida ginang ga imie agwagune ibọni idoro ẹmẹn ọrọk jẹng or idoro ẹmẹn ọrọk ifa ifẹ ga jeng ewọrẹ ẹnẹgẹ. agwagune uda ubo uda. agwagune uboni uda uba uda nwẹ ẹgọn yida ga izim agwagune jẹ nọ ma atun arẹ bẹng ǫgwọgune ashi . Ọgwọgune uda urẹ zọngọ ni ọbọk, ọgwọgune uda ure zọngọ ni ọgba, ẹgonẹ agọbọ zọngọ ni ọgba, agọbọ zọngọ ni ọbọk ma atum are beng ga agwagune ussẹ usse ga ipa bida ufufu ufu unugo ga agwagune, so ẹmẹn ọrọk ẹnẹnẹp ga ẹgbẹ ara adono ibọnẹ aba ase aba aka ara adoro agwagune nẹ emo ara adoro mọ ọgwọgune uda udoro akakẹ agwagune urẹ, nyini ọgba or zọngo ni ọbọk gwa gwọ ufu ufu urẹ ztngẹ ni ǫ. ọgba agobo zingẹ ni ọgba <hesitation> ga ama ẹ ọgwọgune we nọ agọnọ arẹ wa ọgwọgune ma atum bęng arẹ wa ipa, ẹmẹn orok binang wa ẹmẹn ọrọk yẹ ẹrẹ ẹna warẹ nǫrọ igọnọ irẹ yẹnẹ wa ọvẹn igọnọ, ẹmẹn orok ayerọ wa ọvẹn igọnọ, ẹnyi warẹ ẹrẹ gwọ wa akake ọgwọgune nang ẹgbẹghẹ bẹng nang nọrọ ma ukurike wọ ọgwọgune nwẹ jẹng but agwagune be emot arure, agwagube bẹ ẹdọn arure, agwagune ẹgọnẹ nọrọ idoro agwagune gang jẹ emo aje adod emo ara adoro arẹ agwagune ubẹ ọdim ugọm arẹ agwagune emo afe nang agwagune bẹ ukurike arẹ agwagune emo afẹ nang wa ẹmẹn ọrọk nwẹ jẹng, ashi ga imie agwagune wẹ ẹdọn wẹ ẹgọnọ agwagune ọdim ugom ito ni ẹmẹn orok ifa ga imi etọgbọ jẹng ẹfẹ ẹda dejere wa bang ipa ara adoro ọrọk emo. . Adọn ẹnẹgẹ ni ga yẹ nni nyẹnẹ beng beng ngọnọ ni nnẹ ma nam nẹmẹ ni agwagune ayẹk imamara ifi ikpi mọ ukpi ẹgbẹ bẹng ma nọrọ iri idoro demẹdẹmẹ ga ama, ashi ikad ọdi ga ama asọm mi igọnọ irẹ yẹnẹ etọgbọ yẹ nọrọ ire je iri idod or ẹmẹn ọrọk ye nọrọ iri idod iri idoro bi ma ọvẹn yẹ asọm babe ara adod, ẹnẹp ẹbẹbẹnẹ ga ẹgbẹ anọng agọnọ ẹtọgbọ ayọ adoro ẹtọgbọ ayọ eshi nang ga jen nwang ma ọsọm uda ugọb urẹ wa ọgwọgunẹ urre je gange, ẹgbe bẹng ẹmẹn ọrǫk yẹ adod ẹna ọsọm ubo yẹ agwagune ga ntak odo ga imie ẹtọgbọ jẹ ito ọgwọgunẹ ito agwagune, ọgwọgunẹ wa ọsọm we ẹnọng ẹvọi mọ udoro ẹmẹn ọrǫk ugono urẹ ẹmẹn ọrǫk eshi <noise> ga jen ma agwagune, ẹmẹn ọrọk ayọrọ wa ẹmẹn ọrọk yẹ ẹnẹnẹk and ẹtọgbọ ayoro wa ẹtọgbọ yẹ ọbazi unọnọng, egono ọbazi unong ẹtọgbo ayọ ẹwẹ ẹrẹ unong ni ma ẹmẹn ọrọk ayọ ufe, ọvẹn ubi ye ga imie ọvẹn ẹrẹ ebani, ọvẹn ubi ye ere ga imiẹ ọvẹn ẹrẹ emtmtne ẹbigang.

. ga ẹba asọm be emo agọmọ ọrọk nwẹ ẹmẹ evono <noise> gayeodonam nnugo ni ga ipa ga ọgwu nyẹnẹ ni uso ẹmẹn ọrọk emo nẹ ere ẹmẹn ọrọk ere ga uso ga usu ẹgọnọ yẹ emo asan atang nkpaṫne eto ẹmẹn ọrọk yẹ emo adod ye ẹwẹ ẹrẹ wa ẹkpẹ ẹzṫba ẹmẹn ọrọk emo ẹgọnọ ye ẹmọ arre ga ẹba asọm ga sana eto ẹmẹn ọrọk kpasuk yẹ emo ara abọni adod ye ere nang na ẹmẹn ọrọk eyeng–eyeng. ama gwang ọgwọgunẹ ashi ẹwẹ ẹrẹ ẹmẹn ọrọk ẹdọdọngi nwẹ ikpafṫnẹ yẹ ẹmẹ ẹvọi agọb mọ ashi agọnọ gwang ọgwọgunẹ ma agọb mọ dẹn yi ifaẹ nwẹ yẹ emo afa ara adoro jẹ gbọgbọri gwad wa ọvẹn yẹ emo ara adodoro nang mẹ eromo ma baka ma babe. emo ara ayẹnẹ mọ arẹ yẹnẹ ga akake ọrọk wa emen ọrọk agwagunẹ ashi <hesitation> eto ushiri agwagunẹ wa nẹ nam nyẹnẹ mọ ga ẹtọgbọ agwagunẹ, agwagunẹ cham nọngọ.